الحق منجمش نشد النفس تحت الماء، معناها نتاع يمكن ثانية ، كان كثر، منجمش نشد النفس برشا ، خاطر تحت الماء أنا منجمش ، أما منعرفش شكون العبد كفاش ينجم يشد ، يمكن فما عباد يمكن تشد نفس درج أو أكثر منعرفش ، أما بالنسبة ليا أنا منقدرش نشد نفس برشا أكثر حاجة ثانية ، ثانيتين كان طار.